<hesitation> esapli la wo ekolaa dzi dzi nyi baa go kpo o kpo atmo kala alo abo ri nwo klo kpo otmo la sapli nwo kpo otmo la sapli ba nwo nglomi la lo sapli nwo si lo nwo ndza agon ngon la sapli sapli nwo si lo onzaa anzho eghba la lo sapli ewo la otmo ndze ndze ba kpo la alo kuma sapli he lo <hesitation> aba nwo ndza ngongo ala lo nwo da le e gre mi sosai mbo, saplilo kuma wo riri akwai sapli eze nwo ndza angongo la lo le shka ifppi angongo akwai eze kuma nwo ndza lo izpui de shka ifpi angongo mbo sapla kama ema zulaa aa mo ta gwagwa ma he ndza angongo la lo le shka ifpi so sapli eze nwo nwo oo ndza ama la lombo amba ma ndza ama mbo eze nwo ndza ama mbo nwo ka ama shka ifpi sapli mi lo kuma nwo ndza ama la sapli o lo si sapli oo si sapli chi abgo ta ami omba go ndza mboo si do lo zga agba domin nwo lo zga ami te kpo nga ebebe bga nga efa han ri khwo mbo chuku ekahe nga sapli ewo otmo ba ma kpo la lo kaba shen lu ma nglo ami la lo. Mosi sapli kumamdza ama lalo mo si sapli kuma ndza angongo la lo mo si saphi lo ma <hesitation> ko ma ndza okhro mo nglo mi mbo ama o ndza la sapki lo sko supli lo kuma mai sama ombaze "aah" kama nwo wo la omo nki la nwo kpo amfani la lombo siwo sikpkaa sikpka soosoo nga o ndza amatu nwo sikpka soosoo nga on bza machine lalo mbo domin laa kpo funvu chuku ekahe nga e sapli aka ba me yi mala kpo otmo sapli kenan nglo ami ndza ama nga so <hesitation> ngongo so ngzaa ama me he anzho eghba kenan ndza ngongo nga nwo suso ndzaa ko machine ko amota koo <hesitation> ishi ngogo ba odne ko ishi mbo ba nwo kpo la lo nwo si saplu me lo kpo ama he la lo ka ba meyi otmo ba mo kpo la sapli kenan